عشان تأكل صحي وأنت تحب الحلويات ممكن مثلًا تختار البدائل الصحية، يعني بدل الشوكولاتة تجرب الفواكه المجففة أو المكسرات، طبعًا ما ما تبطل الحلويات مرة واحدة يعني <hesitation> جلل منها بالتدريج، طبعًا الحلويات المنزلية بتكون صحية ببدائل بالطبيعية للسكر، كمان لاز تقرأ يقرأ عن أظرار السكر الزايد عشان يحفز نفسه.